﻿Obu nkuzinduka nyenkya kara kujya kukozesa esimu yange nkasanga etaroho, ekintu eki nkukora ningigarra nambere nakozire ki, nagiguzire habwokuba obu okugenda muduuka ryoona kugura esimu bakugamba esimu eba eyine ekintu eki bakweeta warranty, so obu ekufuna obuzibu bwoona, nsobola kugigarrayo habwokuba ibo nibaba nibamanya ekizibu eki ekuba efunire, so nyowe kakuba nzinduka nyenkya kara nkasanga esimu yange nigiteekaho tekujyaaho, nkakora buri kimu nkateekaho esimu baitu nkarola busaho tekukora kintu kyoona, ninsobola kugihimba kulungi ningitwaara nambere nagiguzire nikwe nibanyamba ekizibu kyaayo